Ah! karaza menaky aloha, da tsy haiko gn'anarany fa menaky avily amy bidon io la mivily avao koa tena amy tavoangy. Zay karaza menaky fiketrehako.